Eh! Io koa tsy haiko koa fomba fampiasà lokorano amy famorona zavakanto o. <hesitation> Tena tsy haiko, tsy havandy aho satria zaho tsy mpanakanto. <noise> Fa azy mpanakanto <noise> reo mahay anizay bebe kokoa.